<noise> kwakweli ungalole muu- munumbula jangu ayi! nukundinuka sana ukufu king'uhu, ing'uku ndinukwa lwere lwere lwere, kwasabatu ngalole <noise> atukunsiku ndikusikamilo ukusipera madawa, atikala majajene ukuta mbaa kama ulifukai i- imena uwisenga kala masasine. Ikalamu ija- jene sio- siombaya sana jakawaida, <noise> ili hawasingatira. Imisingi ngasi ihidatu, kabla jamise ikidatu, lazima, <noise> usipele ihinga mumana, sile kukuswa. Maana ungaselewe juvona tayari, sitenguku sinzira pambele tayari, uhuliki u- uva- uvatayari, sivatayari sisule napo juvukaile ndeti, <noise> inapo kyamusinge kyakulola, ikyakwanza kabla uluswala nalusike, ikinga ndose ikinga ndo kyakwanza ikaku sipela, ikyo ndio ikinu kyakwanza. Alafu ilingi ungalole, ing'uku, sio kala mahamu ukufu kamisenga, awimene, <hesitation> sio kalama sana, kwasababu. Ngalonde isemu kwasu- kusengela ibanda, ilinada ilayaa mita tano, u- uvupana mita tatu uvulefu mita tano, pausengile pala utenda vunonu pavutendire vunonu. Basi utole sola jako ufunga paufungire, utengure ukusihudumira vunonu, vunonu lweri vunonu vulola, vunonu sana sana pahumie, kila siku pamunyi kumie pamunyi kumie pamunyi kumie kila siku, <noise> jingasiku kumie saakumi, saakumu na moja <noise> isakum, saakumi na moja, lasima uvusafi wakuvomba uvomba, <noise> ila siku. <noise> ila ukwepuse iki ukwepusa uvunanii uvu <noise> uvutitili <noise> vule vukukwaku vule vukwaku sivalanga isyang'uku. <noise> Kusyani isyani isyang'uku <noise> syosyene imbaha, ata mmahang'a vule vukukwa, <noise> kwahiyo <noise> uvusafi wakuvomba kilasi- ki- kila kila kikono, kila kikono kyakuvomba <noise> siyo kwesamwa, ing'uku, <noise> une ing'uku ndinuka sana ukwifukira ing'uku <noise> ing'uku ndinukwa sana sana ing'uku ndinuka ndunuka lwere, <noise> ndinuka lwere, ihinu kimoja ing'uku ndiri ing'uku ndilisasyo lino. <noise> <hesitation> untaji kuvie ndebe kuhusa kimba, i- uhofu kingi ukundi ndikalwere ing'uku lwere yaani silimudamu ibyasala jani muu, silimudamu ulwere kwahiyo ufundinuka sana akuna ikundu iki ngunuka mufikeng'u. <noise>